Kaofa amin' le fotoagna le tsy magnoragna regny ai, <hesitation> in-droa isan'andro akeo fogna zah mi-arroser le <hesitation> raha amboleko, <hesitation> izaigny hoe in-efatra ambiny fôlo isan-kerin'andro, fao kaofa tonga ndraiky le oragn'andro amin' vanim-potoagna magnoragna, <hesitation> in-droa isan-kerin'andro akeo fogna de efa mijanogno zah.